Zava-maneno misy tadiny: valiha, kabôsy, gitara, gitara basy, violon reny manko ra fa raha afa avy amy vahini-tsika reo.